तु हमसे एक बार कहले रहला कि तु एक किताब लिखल चाहत बाड़ा। वो किताब लिखले के प्लान का का भइल या फिर तु लिखे शुरू कई देले बाड़ा। अगर तुके किताब लिखले में कऊनो मदद चाही ता निसंकोच हमसे बोलीहा अउर बतिहा हमरे मन में भी कुछ आइडिया आइल रहल। हवे अगर तुके पसंद होई ता बताइहा हम तुके ऊ आइडिया बताइब और किताब लिखले में मदद करब।